Par gisiack nú xíh danunu val’na gie, giduias nú niz gidu’ias nú lim gy-lim gy rni rava guenias na par-par xila par chi racku xíh, gulá ra cítricos, raq ndrax ra, nú vez rni raba th sop th cald th te chi xilani, este zesy ru giacku te pursi, pat nxani chi land na x´´ih va, pursy gal nald chi ni nraz xíh liha, este chi zë nú vez, zega chi, este th paracetamol, th pastill, gulá chi chíi za xí, xinu rnia zacka chic un do vaporub sy xinilani rtabiu lani chi gunu gan cobu vhë te nú vez zega, hasta cobu vhë queity ru rundiu gan te purzy zë chí-chí xiu chi este pues ní ga zy, gack siu abrigar, gacksiu suet, gacksiu chi ni cun ní gazy riack xíh.